Tena misy fia koa aloha lafa ohatsy ka hiaro ty vatany i, tonga de mibontsy, tonga de bevata biby i la fenofeno fatiky amizay gny vatany iny. La gny <hesitation> antony anovany anizay mba hisehoany hoe zaho koa anie mafy mandilatsy anao e, la tandremo hanao tsy hikitikitiky ahy fa la matiko laha vao manao anahy.